Leer lool da bam leeral ko, te tay su ku la nekkee courant demi tam moom naaj bi moo ko dee amali fit courant.